Crime mi suɓi, igga mi jooɗoo nder duuniya ɗum walaa fitinaaji, ɗum walaa kala crime nder majjum. Duuniya ɗum walaa fitinaaji kam, ɗum walaa <hesitation> bone, e ɗum jooɗii jam, walaa hawre, walaa huɗindirki, walaa jokkirgo, walaa suno.